Kuugal junngo ngal mi wanyaano emi waawingal kanngal woni 'Data Analysis and visualization'. Ngal kuugal e ngal wela am sosai gam e ngal ɗon nder kuuɗe zamanu ɗe duuniyaaru huutinirta sosai.